भारत में कई परम्परा और प्रथाएं हैं। जय माता ते कुछ धार्मिक और सामाजिक है। जैसे भारत में कई धर्मों को जन्म हुआ है। जैसो की हिन्दू, जैन बौद्ध और सिख। भारत में अपने दा बड़ों के पेर छूने की परम्परा है। भारत के खिलाड़ी पैटू को दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट कला को मानो जात है। भारत में सामूहिक विवाह के प्रथा शामिल है। भारत में शाम को देवता के रूप में पूजा जात है। भारत में शादीशुदा महिलाएं पैरों में बिछिया पहनती हैं। और भारत में दूर दराज गांव में बच्चों को मंदिर की छत से नीचे फेंकने की प्रथा होती है।